Maq armasta hambaharju. Ma es suutnuq elläq ilma hambahar'aldaq. Hambaha'aq ommaq üte kõgõ parõmbaq as'aq maailmah üldse. Ma kasuta naid egä päiv, mitu kõrda lausa.